Ma tiiä õnnõ tuud, et nuuq <hesitation> B-vitamiin, tuu avitas mälu ja keskendumisegaq. A mul olõ-i joht meeleh, et mis as'aq nuuq ommaq, koh tuud B-vitamiini niguq luudusõh seeh lövvüs.